Zahay an-tran̈o zen̈y misy efatra eo zen̈y, zah ndraiky vadiko ndraiky zanako aroe. Taon̈an̈ay zen̈y, taon̈any zanako àby rô araiky tsôta, araiky valo, <hesitation> zah zen̈y <hesitation> rôpolo dimiamby taon̈o <hesitation> fa ninaka amizay roapolo valoamby taon̈o.